A efatra ny karazany karaza zavatra ampiasaiko anadiovana matetika: a liquide vaisselle, a- zavatra atao hampamangitra trano de eau de javel de zavatra fanadiovana ny vitra. <noise>